Völe cambié ël logo d'la società? Perché fin a ades ël vostro logo ormai al era ricunuscibile cuindi se lu cambie pöi magara la gent al e pa cuntent e pudrìa anche pa esi pi ricunusü. A i stes temp ënvece s'al e mach ün restyling pudrìe pudrìe cambielu, ma fe atensiun a ste bastansa simil a lon ch'al era prima